bie bie ba deara wa bie ba zenia'rawa klasira na laurezi ee oyi ro o ma dem ba sua a bia nɛ ba sua cunu mi matete han vɛwa han wɛwa zahɛnu han wɛwa zahɛnu a be li vɛwe lɛna flɛru dɛso toro lo loso a vɛ le beza betu'an flɛru na yira we a bugu a po bi mu beso hi lena ba su'a se ni vɛwe wa li flɛru to li vɛwe ali we hɛ bia a nɛ bia matete a nɛ za un ba'i ɲan we so mun besosi a vɛ wara benɛ jo bobo awabe vɛ awabe nicoza a mi a buna wabe bra lo buya ee loso so ba tubara lo le miel dɔn to so so ba nucoza vɛ le mi aba su'a vɛ nɛ bun awe mun beso so we vɛ le aba an flɛru la an vɛwe flɛru la un beso we zo le a wi bawe vɛ se mu ayi bɛ an su'a cunumi matete ba cunumi an vɛwe buhunu an cunumi becururu wa'anu